لازمك تتأكد انو السيرة الذاتية نتاعك <hesitation> تواكب التطورات اللي قاعدين نعيشو فيهم، وتشمل برشا مهارات والخبرات اللي <hesitation> خديتها من خلال الدراسة نتاعك ولا عن طريق <hesitation> تدريب والا حاجة، كيف كيف لازمك <hesitation> ما تقتص- متقتصرش على البحث في <hesitation> المواقع التقليدية كاو حاول تستفاد من الشبكات الاجتماعية كما لينكد إن وحاول <hesitation> تاخد المهارات المطلوبة في السوق أكثر.